Oq rang haqida judayam ko'p xotiralarim bor. Bulardan biri qor oq qor judayam poklik va judayam mayinlik belgisi hisoblanadi. Va qachonki oq rangni o'ylasam qor esimga keladi.